Lo siva wo ik sakai gi tangi ta kena it ta tang kalapangna poubati o gowek ga tokon sakai tang masu tu kalapang na polok kalapang na ramit a taman otang na pisingi pata gata na suka nuk soksokoi a pokos ro ngi tang gini gi paka ti ling tiling pata leu tong tong o wak soko tang kina otang gost pala batitang gil ta sivanok tagai amo sigang palabat itang otang la tiling pata leu malang ti patonik gun lang tang miai na patonik ganang ta panang towat ga otang ga tiling ga leu soko ta kena tangi iai menang tiv tang ta ma pare Pala bating ta iling pata leu ataktek mama e la sia lo kati mu putu agulis erik pou a poubati ta tiling riga poi poubati ta tiling pota leu i panga suvi tanging masat e me lak pana la ausik nu la sai lo lakoken po lak e potalak pona ta na nugi mop pana o nugi puka mam i lak o lak kano wasang alu wana gara taiwai ta butina ta tiling ebuk leu ga put ima ga maimosapa na papoi poke ia ta ga tiling ata ga sinuk ara niga pe leu nong la siva niga tongi ina iai pus katongin ma iai pus ka toling la kunai lava ri kalapang inapu pukatonge paka ina pan tiling pata leu alabu. Na kalapang pui arik poubati wo tokon ina iai na peubati etang pokos rangit minang ta ti leu ta pakat pakat ina nik nem kalapang ina sulukai alolong a pe pokos lo matang ngini mi pata tama ppolak inipata etang pata tiling tongtong bat tiling pata ne wa na tango tang tang otang tabuna tongatang ta e otang ina tan ta bune alu kalapang na alupe i pokas alu pokasi talang bat aluse sule sulai lo ngata e pokas ra ngitan lo palak nongta tiling pata leu tingina atang ina waipus ina otang batla tiling imam lo siva lokongo lokongo itang ausik kalapan ina pu batitang ina wakpolake. Gi tiling a sin watapuk aneng tigak lo ga sangnaga mutagin ta mit ina ta ga wok marasakai tapara mit ina nega sak teng bati lo tang mitina o soko tang e soko tang ina riga palai pala batil la ga tiling pate leu atabu e liga lak pana lak pana lo ausik riga puta lak pana lovung tangina mo palak go ma palak lo la bu lo siva ri kalapang ina poubati o taning na tiling e poke tangina lapun ri kalapang ina puke na tiling pata leu rik poke na tiling gi sang so sinuk atapuk e riga wailowalak lo ausik etang alu anu.

A nana nem lo siva tangina ma palak labu rik kalapank inang sinak pu au gara lo pu gara ga pokamus a takan ina akan ina soka ra puri akan turi na poubati ta tiling otam mo polak la bori polak pu asang pukasinuk ita tiling, tiling i pata leu alabu no ta kain ina mopana bu aso ri kalapang ana pui o ga tokon ina iai o tangina otang marasin lo siva. A pana sokar ik pokasai inang otang nginan ngini egia ro ni wakape otang tiling wakape leu akamus a tiling alak lak alakpus ri kalapang ina taga tuliri o ri kalapan po o ri kalapang pana na tiri pul ri kalapang na pue a rik pukali puka tali tiling ina pota lem o ta so kain aki moso ri kalapang na dale e rik na lak lo sule ak lo ausik otang ina ak sok marasin akarikina sok angasgasik lo ausik. Nol ina marasin na patanik alu sokare ta otang ina pui a pukitang ngini o ngani ma palak kare tigak riga mo evis e ri ga tagai ta mitina ia tagai nege man lak si pa na pa ga puge riga soko ta bolgariga mat pukgas ro me pokas ronge tam ma tam ge riga pokas ronge ga ro ate e riga wewak a lak pana lo ausik lo kailegi sua lokari la lui ina pana lo lui riga melak riga lak osang. Kaisingina otang paulse tangi toku alak atang lo polis tason. Polis igi siangnin po etang pois si laktapuk oral pana minang kalapang lak to taun wewiak kana lak lo taun a tana la laik iak gara ripana ri posoka tong a marasin lo siva.